الحدث اللي أثر على حياتي كان لما فقدت ولد خالتي، سوى حادث <noise> وتوفى وكان صغير <noise> في السن، توه يعني. فا <hesitation> الحادث أثر علي جدا-جدا، يعني <noise> وصرت أشوف الحياة <noise> بعين زاهدة ما عاد يوريني كل شيء في الحياة. من وقت لما مات، وهو ما شاء الله عليه كان جميل وكذا، لكن الله توفاه. والحادث أثرت علي.